حفضل انه اكون رياضية مشهورة عشان دا الشي افضل لصحتي، وكمان لنشاطي ومن كل النواحي الرياضة افيد واصح، وافضل بالنسبة ليا، <hesitation> بالطبع كنت حختارها، لكن الفنان يعني الفنان كمان في ناس ما يقعدوا فنانين طول عمرهم.